Mbii ku a ɗom cin ni kat ɗang an ku fur ƙɨ pe ku a nɗii, cini kat ɗang mop ƙɨ pɨ fur an kwan ni a kyel retyit sosai, a pee mee? Peɗi mbii ku a ɗom cin ni, a tang poo naan kat a tang poo naan, a tang poo naa, a tang poo naan kat a tang ki wul ɓe a wa a nji ɓe a tok naan kat a tok naan, ɓe a tok naan ƙɨ yil maan, a tok naan ƙɨ yil mu ngurum mop, a tok naan ƙɨ njep man, a tok naan ƙɨ yil ku a yil mushere, a tok naan ƙɨ mu pɨ poo naan mop ku ƙɨ yil mushere ku mop ku shi-yakal wet, pe nga ngu poo naan, ɓe ɗi ka tong a ngu nna minak mop, ɗi ka tong tap ƙɨ tong a ngu njigir muw, pe pak ngurum mop ɗes kat mop kat fur ku fur ku ni a mɨ ɗang ɓe mop ɗii ki a nna meng pak mop ɗi ki a njigir, pak mop ɗi ki a cishak, pak mop ɗi tong tu a yi sat mbii ku naan ƙɨ ɗom ni muw ƙɨshak. Ɓe pe sise kwan ɗa te kat cini kaku ɗa tong ndee kat a kat mee fur ɓa tong a ngu sat poo naan yi ngurum mop, kat a kat fur ni a mwan yi tul-tul, kat a kat fur ni, a mwan po ka, po ka ɗa sat njakam yi ngurm mop njakam ku a njakam mɨ jeso, njakam ku a njakam ku ɗi pɨ retyit Njakam ku a njakam ku ni pe ɓam mun. wet digin sise ɓe nga pe nji ku ngurum mop ka ar kat ka cin sise naan pe kyel sang mak kat a cin sise ɓe naan ɗi kyel sang, pe naan ni a ngu ɗom ngurum ku mop ɗi ki ku poo naan nji ka pe ku poo min ni wul ɗi muw, sat te “kat ni shi nji muw ɓe yil ni ni kyes muw” ɓe pe sise, kat yi nji min ɓe yil ni mop shi yakal mop ni kyel poo min ɓe pak ngurum mop dikat fur ku ti mop sat poo naan ɗi ɓe mop ki tu a waat. pak mop kat fur ku mop ti mop sat poo naan ɗi, ɓe mop mop ki a yi so sokot. pak mop kat fur ku ti mop sat poo naan ɗi ɓe mop ki tu a cel, ɓe mop mang a ɗak cin mu kaa mut met, ɓe ɗa te "kat kwan a kat fur ɓe a pɨ fur ndee ni a yi jeso ti a sat poo mini ɗi yi ngurum mop, pe ngurum mop ɗes shi yakal mop kaɗom poo naan wet ku ngurum ku mop ni lap naan ni kap mop ka ɗom ti mop sake sat poo naan ɗi mop, pak mop ɗi mwaan ɓe mop ɗi man poo naan ni a shiit sat ni me ngu mun nder ɗi ka me ngu mun nder ka poo naan ni, en ni ɗel ɗi ka puus ku mop sat yini ɓe mun nder ɗika pe kat ɗang ka wa ka mba ka bukun ka, ka ki ka sat yini mɓii ku ɗi cin ni se, mɓii ku ɗi cin niase, ɓe ka nna kwani kyel retyit, kwani ɗi kyel sang, kwani di mwan ɓe ɗi sat a mɓii ku kɨpaat po ɗom ni. Kwani mwan ɓe ɗi sat a mbii ku ƙɨpaat ƙɨ ɗom ni ku yil ndee, pe kat ɗang mu tong ti ɗi mu sat ɗii a mbii ku ƙɨpaat ƙɨ dom ni, ɓe mu tong a mu pɨ cin shak, mu tong a mu ngong shak, mu tong a mu fwangshak, mu tong a mu cin mbii ku ti yil ni kyel sang mun ɗii. Pe kat ka tong a ngu ku ka cin mbii ti yil kyel sang mun ɗii, pe kat ka tong a ngu ku cin mbii ku ti yil kyel sang mak ɗii, ɓe ka tong a ngu cin ɗak ku fur ku naan pɨ nga pe jeso sat te mu cin ɗak ku fur ku shi pɨ mun ɗeng mu puus mba nji ɓe mu iya cin ɗak ɗii muw pe ɗak mop ɗi cin a ku puus, wet ngu ku cin ɗak ku puus muw ɓe ɗi mba iya cin ni yi nnar ƙabar muw pe ƙabar a puus ku ngurum mop ɗi lap nok, pe ƙabar a puus. ku ngurum mop ɗi yet njep mbii ku dun ɗigin wet ti mop lap nok ɗii ƙɨ pee sam ɗang ɓe kat kwa nga ka te ka cin a ƙabar ɓe ka kat a wee ku ɗii kyel sang mak eh? Kat ka cin ɗak ku fur ku mop pɨ nga ko yi a ɓit wet ku nnar puus, yi kinjigin ɓe ka cin ɗak ɗigin retyit ku zen ɓe ƙɨpaat ɗi kyel sang mak, kat yi cin ɗak ni ku retyit ku zen ɓe ƙɨpaat ɗi kyel mik ɗang ɓe ɗa te kat a kat mee fur ni ɗii ɓe a mwan shi-yakal a mba ƙɨ yil man a ki a sat poo mɨ jeso mop a mba ƙɨ yil ku a yil man muw wet a sat poo jeso mop, pe jeso sat te ngu ku kyel yitluwan min ƙɨ yit ngurum ɓe kwa nji shi kyel yit luwan mini ƙɨ yit pikin ku ting ƙɨpaat. Ɓe kat ɗang mun yil ndee a mme ret mu cin eh? Ret mu tong a mu sat poo naan yi shak, ret mɨ tong a mɨ sat zen yi shak, kat mu cin pan ƙɨ mbii ku en mu ni ɗel ɗika ɗang mu sat yi shak pe jeso ɗi kyel sang mun, pe kwa mun ma mu kyel sang mɨ shak. ɗang be gak ku fir ni a ku ti kat ɗang mu ɗel ɗi ƙɨ shak be mu fwa yi shak kat mu fwa yi shak ɓe ndee ni ƙɨ dom a kam, mu kam a kam yi shak pe pak ngurum mop, mop ɗi lo shak yi po mujul tu ɓit puus kinjigin, mee ɓit ɗi nji sa ɗel ɓe mee ngu ku kunin pe po mujul ni, be jeso te ndee ni ret muw pe ka iya yakal mwan kaku kwa ngun ku yakal ku nji se kat kun ji ku pal ar ɓe ƙɨ iya ki ɗii ku poo naan muw. Kat ku mer ku pal ar ɗang mut pe ɓe ka nna poo naan mak ni del a del eh. Ɓe ɗa pet kat ƙɨ kat rep fur, ɓe ka cin dak ku fur ndee ni, kat mu kat rep fur ɓe mu cin ɗak ku fur ndee ni ti mu ngong shak ɗii ti mu so kakyen ɗii. kat mu ngong shak ɓe mu so kakyen kat mu shap shak ɓe mun pe pal, ɓe ɗa pet a te mu cin ɗak ku mbii ku jeso ka dom ni yi fur ku mu kaat, kat ɗang nga a ngu lap kam, ɗang mop pɨ fur nga ɓe ka cin ɗak ku kam ndee ni kat nga a ngu tuwan mbar kat nga a ngu kam ku ɗi ka kam a yi lu ran ɓe ka kam ɓe ka ki kat rep fur, ɓe ka kam ɗii yi mee ngurum ku kwa mop ƙɨ dom ni pe cin ni sise mbii jeso ɗi kyel sang, pe cin ni sise ɓe kwa mun ma